لا، أفضل البحر طبعا، الأول عشان لونه مع لون السما اللون السماوي دي بيخلي الواحد يفصل ويهدا ودماغه تروق و <hesitation> يفصل من المشاكل اللي في حياته وكدا حتى يعرف يفكر فيها يخليه يقدر يستعيد الطاقة بتاعته وكدا، فالواحد بيعرف يفصل يعني قدام البحر.